bta ngi siim mo raaraayi, wi gíni raaraayi bi ma? Ndu ujasbi, nhúra blóodu bgí ngi raaraayi, uu tti bjas fana, uto jéd, uto byaa, mbolu utu ɓuuŋ ŧañili bembéle, uɓuuŋi byóoli bembéle, ndu uɓuubi ngi sembe. Moo gí raaraabi ma, blóodi.